Hu u un. tiayá kuii ku- kuchonri yá'a kui, ajo, chin ho o on. tinana, ti nana kuii a tinana koa ña kutati ho ti yá'a kuii ta ti'yá ho o on. tiaya koa ite itijanni koa dii uu noni tiya ti'aya koa itijan.